N'gʊn nən mori təm ma sɨla ki kən ruwa nyiinii a gwan taajiiyʊ wi nyəng kə ba tʊyi gərəng a wai ji nyuiya miyʊ ba nəngngai mən jɨnii jauri wa yulo ji bən jaʊ nən moriyʊ kən bɨrki kən wʊlai ki nya kwitən na yatəta miyʊ ki kən kwitən juwi a gʊ bən nəngnga swiyer ʊi, bən yang a swiyer a sei a fula jʊsangngi bən yɨgii bən jʊwe swiyer, jʊwe swiye hən ki ji we mən ka swiyer ki nyuu ba be mənnən jinii jaʊri wʊ rə kooi bən jaʊ na nya yʊgtəng kumni abwiya miyʊ, nən jʊʊ swiyer yɨgiiri ki yʊ ama ki bə nən kaʊwe bwi a kai, nən kaʊwe bwi a kai ki bən wai hi, bən yang a kanda ruwatanga nyiinuyəng bərki mən ni wari yəmmi nulauwa gai ki n'mʊrma yi ki kə kən kaʊwe bwi a kai, a jiwe kauwe bwi a kaiyʊ ka yulo kʊm ka ma, bə nən ruwa nyinii kə nəng, kauwe bwi a swiyete a jii kə kənən dəd dai wai jiwe, n'gʊn nən mori məla gug bən bwi ləmmang kə nən wʊna tən a məlai. mənnnən bətəm ba miyəm na ngyuiya miyʊ kə ka ni fʊwi a mʊra kai hi ki bənən chii kin nən ruwa nyiinii. Ajiwe nən ruwa ayiiniiyʊ nən diila taahi mo, taajiiyʊ, tʊgabən a ji bə nən nəngnga a wai koo wi, ajii wʊ nən murmən ruwatangnga nyiiniiyʊ ki, nyʊii ba yang a sʊr ji bən nən jaʊ kə kən nən kəmare yəngkə bənən wʊlga bwi gərəng a swetətən nən ka nən gəri. A wai ji bo bən bʊwe təty bi bənsʊwe mo tə diya kante bən kə fula ka lau, wʊ nəngnga firiyʊ kə bə sʊtən mo, wʊla ma ki mən nəngnga firiyəngme mən farə mo diya kanti ga? A jiwe hanjim a diya kantiki bə sʊtən a nuii mo kən diya sei bən fʊngngiye wa bʊk mən nəngnga chilan mo jiwʊ bən nəngngai n'nəngngawe na be gəre was, bən kə ka mən kə mare ji nən jaʊ nən moriyʊ me ba labəbən ko me ba tʊyi nidikoo gəre yigii rə yʊ a wai ji wai wʊrare n'gʊnki kə kən sʊtən mo naai kən di. Ami ba nga ba sʊwe go ni bara miyʊ kən nui ləmmang ka jir da mʊnnən mənni bo mu bən tʊsa bwi, me bən sɨ a bʊk bərkiji mən nəngnga rə mən ka mən fare a wai ji nui ba wʊm nyui ba sʊmən go te miyʊ kən yang no a mʊrməntang wurigʊ a ji məngnga rə moriyʊ, koo a nəgga we nyəng kə ba nyai a mʊriya sei, ajiwʊ mən yɨgiira seiyʊ bə nən chiga nən kagəm ba miyəm, bə nən sʊga mən, nən sʊga mən, bə nən kwai tən jʊwe kin, wʊ ba laʊ ba mʊlla wʊgaka ki, kamʊlla wʊga ka. Wʊ bə nən fʊgga naani kinni yigiira kʊ wa miyʊ na ba sʊ ki, ka sʊ me kə kən mʊlla kʊwa miyʊ, bən kə wai ji n'ji a jʊsangngi bən jar kak rə swiyer mən jʊre, a wai ji koo mawe ki, nyʊii a laʊwi, kə a lauwe ki ba sʊwe go, nibara miyʊ aʊwi nən swiyer no kən chuun kən tɨksa, kən chuun swiyer da mʊn dən nəngngan. Məla a dəg nən kang kə kən ma mo oh ho wo ami kən sʊ jirdə nyan, a ji wʊrere ba sʊwe go niya miyʊ be na jəgga kasi kən be rə kasi a gwe. Mənni ma bə wʊ rə sən bən kə ka mən farə mo bən kwi tən jɨnii a yate, mən saʊ jɨnii jaʊri ba tʊgai na nya kumni tə bən nəngnga swiyer gəri jiwʊ nən be nən chigʊ ki ba ni jɨnii jaʊri bən jaʊ, bən jaʊ jɨnii jarri ki ka yɨgii mən kɨmni kə kən gərmən a muri a gəri hi n'gərməni we bə yɨgiimən kɨmni tə bən nəngnga swiyer gəri, jiwun nən jaɨ kak rə swiyeri yɨgiira yɨ, a yʊ hi koo ka tii kang kən nən mo nyɨii koo ka tɨ kang ka daɨtən kɨ nyəngka, faʊtang nən nyatən ki, yɨgii kusəlla bɨni ami ba gʊn yɨgii kʊsəlla bʊni ki, mən kən, mə ka mən məbbəra we yɨnang bərki bən far mo bən tɨk kəgai yɨnan banyi rə gʊ, ba na jiwe hangʊ a kʊsəlla wi bʊni ki ka be ngai nən kwitən jʊwi nən diyawa kai bən mai hangʊ akaka a jiwe kʊsəlla bʊni na nən gʊni kə kənən kwaitə ne jʊwi nən diya wa kai nən lawe a kai ki bən wai hi mən ka manni ji bən nəngnga a kanda ruwa tangnga nyiinii ki bən kwaitən jʊwi n'di ba na yɨgii ruwa nyiinii awai ji, nən lawa kan da ruwa tangnga nyii nii ki nəb ba be bənən chi nən jəgga nən bugo yəm ma mura dʊn də. Yʊlgoyəngi ka rə bə nən gʊltən kə ka nən gʊlte, ka rə ji bəgai bə nən bʊmtəm ki kə ka sʊwe bʊmtan jiwʊ. A jiwʊ nən jəgga bʊmtan jiwʊn kə kən nən bʊgo yəmmi a jii, kə kən dəg tən yəm chitteta miyʊ ji bə tə nəngngai gwe, wa daʊtəng wa mara yəmmi, bərki yom bə nən ka mura gʊsətəm be nən yo dəndn, nən yəm bə ji a fʊla taa hi ba kaʊwe bwi gəri, bərka sʊ bə bən go gəbə be yəra ni kʊ me bən yəm, mən sʊwe rə mo, a mura yəngki ka rə tʊgarang mwam, ji nən mʊrməni ki bən kaʊwe bwi kə nən nʊ gwiye wa məndag ki bən gwiyawa mən dag kə nə nʊ mən faʊwe nən naa ki bən faʊwe nən naa, kə nyuiiya miyʊ ka laʊwe nən baətəbi ki, bə nən faʊwe nən naani nən kawʊwe bwi a kai a jiwe nən kaʊwe bwi a kaiyʊ kə nyui, ka nəngnga jɨnii jaʊri ki, kə kənən jəgga ji nən nyai a nya nəngnga ba ki, na miyʊ ba tʊrsa bwi ba na nya bə bən jɨnii jauri bə nən kwitən a yatei. Ajiwe mən ka chii chii mən tʊəa hangʊ nən yəm, ba na səgtən fʊri ba na yom ba nən nəm a yʊlo yom ba sɨ səp. A wai ji hangʊ ba jaʊ kak rə jɨnii jaura gʊ a nəngnga tang, a murmən jɨnii jaʊ ki ba nya bətə bi ji maka yamere kə kən nən tɨya tamsər nən chiya jiya tamsər ki kə nən jəgga nən ruwa tən nyiinii nən chəlla jaahi a dəgtənkan. Ba nya bəm, kə kənən chəla taa hi a wʊmtən jʊwi, ami wʊ ləmme we bə nən ruwa tən nyiinii Niya jiwʊ a yɨgtən kʊmni a jiwe mwarmən, nən mwarmən jautang a jɨnii jauri warigʊ we ki kə nən jəgga a mura wang, a jiwu nən jəgga a muri a Dʊn də yulgoyəng kə kən nən bʊgo yəmni nən dəgtən yəmni əb nən dəgtən na bwiti kə kən nən ruwa tən nyiiniiyan taa hi wʊ kə nən kaubwi a jiya swiyete, a jiwʊ nən da dʊmimi nən gərmən gər, nya ni a gʊwe wa swiyer ki bə faʊ gəri, nya ni yoyom nən kumimi karə kə ka gərəng mənni gʊ fʊla ki ka gʊji ba dəbbən a mura kʊmm n'ba na yɨgii nəngngai, mənni jiya dəb bən a muriya kum mən yɨgii mən nəngnga wʊ rə ki, kə na nu bwatə ki kə na nʊ nən gʊ chiimi a be təm farə go gən chuun ki, kə bən kwaitən jʊwi yɨgii nya mo chii mi bare no kən bwatə ki, kə ka yulo yang a labwa, ba na nya, nya yəng kə bən taʊ bwata gərəng, bə tʊgarəm ba tʊga bən, amurmən tʊgatang ka nən nɨn ki, kə nən bʊrotən kani a Məla, wai ji bə nən kwaʊ bwi ba nən be nən nya gəri. niwʊ a gʊwa swire bə faʊ gərii ə bwiyənggʊ bwiwi nəng ka muriyʊwe bə fəʊ gərii. Fʊlənebə gərii ə bwiyʊ mən mugtə-mungtə bwihi, bərki bwime bə nʊ rə kʊmnitə rəwʊtən ə kootə mwam wa dəʊtəng wi, bənggə kʊm ka nyəgʊ kʊm n'fʊlə jiyə kamərəngngi kʊm nəb bə kʊmmən bə yogo nən kʊm, bə yʊlobə kwitirəm ə waiji me bəyo rə kʊm bərki kwitirəi bə rə kʊm bərki kwitirəi bə jəg gən wʊni ji ə təngbəng ə təri kan wʊnə.